Duniyaaru mars, duniyaaru venus, duniyaaru jupitar, duniyaaru pluto. Do pat duniyaaru on je jaumiraawo tagi dum. Fere himbe wawan joda, <noise> haton fere bo himbe wawata joda ngam jaumiraawo holla baude mako.